أنا نخيّر نكون موسيقار معروف خير من سبورتيف مشهور لاخاطش نبغي الفن و الموسيقى. و من نكون موسيقار، نولي نقدر نعبّر على مشاعري من خلال الـ الموسيقى لي نديرها.